Sekna este erietinabuen niga choon to fa cho to fa na chen axta nan maniak mabuə natareyeꞌt, byendad yetin gra bokon bonab bdonaski yeti bdo blankegueshobwen naꞌ gakni rabakun na gak' rchon lanke gak, kon na gak niet kib narabillogꞌ rgak chogakan defak yeyetin guereragraꞌa, grabidraka chon byendad yetin tachen chon mod yinaz buen sakna guekwawen to gat wola goncha wen goꞌogane, bla to komida skabay, byendadye nabuen tachiyi <hesitation> sonayarane gak este segak buen gakni graw nora kosrakabay.